Dii-deh+-a kpor+ 'sororn en 'on ybeh-a 'on ybeh-dih gwehn soma', gwehn aoma' :mlor :mor 'on :taa-or di, eh no-a deh 'jeh 'an yau-a 'zorn-deh, 'an 'zorn ku-a klehkpeh :yee' an nmor-: 'yi. :yee' :on 'ye 'sororn' :ne :eh :ne-a 'o, :mor zorn zen zorn bo 'on ybeh <hesitation> 'an-a 'peleh:, :mor 'on pi 'an-a' 'peleh dha :daa :mor 'on :taa-eh di :dha :daa, :yee' eh no-eh 'an yau-a nmor-: 'yi. :mor any dii-deh tba 'o en 'bhun-a 'jeh, :mor 'on di dii-deh :dao', :ya 'de :an-a' :blii'-a kpuan+ 'o, :ya 'de :an-a' :soon'+-a soma' 'i, 'on se deh+ :dao' <hesitation> en-' ti-a 'kpu :korn. Because 'an dii-deh: en :korn-a 'dlu+ :ne-a 'sororn' me-: 'on ybeh-dih'. <hesitation> 'on ybeh-' 'an 'peleh:, 'on ybeh 'jeh :mor 'on :za 'an-a'a: gwehn-soma' 'jeh 'de on 'bli 'gbu :mor 'on di or :yee' eh :korn 'on 'ton, 'on se dii-deh 'sluh-' :ybeh-dih :neheh'. <hesitation> :yee' :dha 'on 'ye-a ti-dih, 'do :dha 'on 'ye-a 'ti-dih 'do 'o.